<noise> Gn tombotsoa azo amin'izay da <noise> samy minday gnainy gn' olombelo. <noise> Samy mana gny fahalalany zany. Fe gny lafy ratsiny koa da tsy afaky mitsanga. Da tsy raha misy dikany avao gny fiaigna satria igny gny tena antoky ny haveloma. <noise>